Karazana bonbon a ndraika: misy ny bonbon sucette, le misy tahony igny, de misy an le bonbon a tsotra boribory na carré carré na le lavalava le tsisy tahony, de misy chocolat an de misy an bonbon caramel an de misy an bonbon voanjo a, de misy a bonbon sakarivo.